اذا بغيت نشري لوطو و لا موطار خادمين من قدام، أولا نشوف الـ الموتور نتاعهم اذا يخدم مليح. نشوف الـ نشوف الزيت. نشوف الـ <hesitation> الـ البنوات اذا اذا ملاح. <hesitation> نشوف البياسات من الداخل كيفاش <hesitation> راهم خادمين ماهمش خادمين. نشوف تاني شحال هاذيك اللوطو و لا الموطار ماشيين.